طبعا مكونات الأساسية للكمبيوتر الكمبيوتر فيه مكونات أساسية زي المعالج سى بى يو ذاكرة رام فيه لوحة الأم فيه بطاقة رسومات فيه أقراص صلبة فيه شاشة فيه لوحة مفاتيح <hesitation> كلهن والذاكرة والميموري كلهن مكونات للكمبيوتر.